أحب ألعاب الطبخ لأنه إيش؟ يسوي كذا طبخات وشغلات وما تتعب وتح وتشوف شكلها، وخصوصًا إذا اللعبة مثلاً في شخص يطلب منك أكلة معينة وكذا تشوفه فرحان فيها وما أدري إيش، والألعاب هذه المطاعم والطبخ أحبها الصراحة، لأنه يعني خلاص أنا أحب الأكل وبنفس الوقت أحب التقدير وما أسوي مجهود.